Chokolate opavim oyoavƚavi oimevi chokolate juuva jare oime chokolate ou leche ndieva erei kua reta oyeapo jaeko kiraira omboyea ikolor ndie jare isabor ndie erei oyapo juuva jaeko kakao ndie jare misi oñono azucar jare leche ndie oñonovi azucar ndie jare iru mbae mbae reta ndie omboyeavi